<noise> o va Nizeriya tun ho mii we cɛ mi matete homa wara zanmɛ ji oro buwɛ si ɓa wɔlɔfɔra we wa'ara mi zanmɛn ubiyɛn oma wa'a ziyo ziyo buwa ma han wiya han wiya ɲan we cɛ matete